Opossum can be active in ley night. ground squirrel can also be active in ley night, la in ley night ley can move la ley time lay get to go and destroy plant ley can go eat enter your farm root up your cassava or enter in your in your bafa anything ley see the as food ley will eat it and then they go.